<hesitation> Mi kaa ɗum kaa so wanaa so tawi, <hesitation> on ngaɗooɓe yimɓe fenooɓe nii. <hesitation> huunde nde anndaa nde fuɗɗi won ko mbawɗaa haalde e mum naa. <hesitation> jonkaa ngaɗen <hesitation> so o kortike hoore makko <hesitation> so tawi jonkaa o anniyiiɗo faa oo wara neɗɗo, oo maaya. So tawi jonkaa o anniyiiɗo faa o wurna neɗɗo ma fuu faa oo waɗa bonde saami e makko.